जस पोस्टर ए टी पोस्टर का उद्देश्या या मतलब ए। जूस किची सुचना ए डेनी टी चिपकाये देदो कोकी। कि जस किचि सुचना या प्रचार अला क्रना। टी टेटुक पोस्टर पांडे लिखे कारी या चापे कारी कासी चौक पे या दीवार पांडे देदे छिपाकै। ताकि पोस्टर लोगु देखुले।